Olla, lamina y peltre y kum ti luk ma'an ta' tulakal a' job'i lach nojoch ko'leloo' kub'etikoo' kum, kub'etikoo' lak, kub'etik tulakal, pero ya jo'mij ukimiloo' ma'an tulakal je'lo' jo'mij.